སཀོ་ས་ལོ་ཡང་ནམ་པོ་མང་ཏོག་ཨིན་ལྷ། ཀཔོ་ཀཔོ་ཡེ་རྒྱུན་བརྟེན་ཏེ་བདེ་གི་སྒྲིག་ལོད་རིང་ཧ། མང་ཐོག་མང་ཐོག་ཡེ་རྒྱུན་བརྟེན། སཀོ་ས་བདེ་བདན་མི་གི་ལོ་ཐོག་དེ་ཡང་མཛད་ཡོད། བདེ་ལོ་ཀས་ཤུས་སཀོ་སི་སོགས་ཡི་མིང་གསེར་བྱ་ཅིག་ནང་ཡིན། སངས་རྡུལ་སུས་ཀྱིས་དེ་མི་དགོལ་སོལ་སཀོ་བཤད་དེ་མི་ཡིན་ཞག་ཉི་རུག་རིས། དེ་འོ་ཞུས་སངས་རྡུལ་སུ་སྲུང་དག་ས་རིསས་སངས་རྩེེ། སྲུང་དག་ས་རིམའི་ངོ་ལེངསོ། དགུ་ལོ་ཧྲི་ས་མཐོན་གས་སྨི་དེལ་གསོ་བར། དེ་ན་ལོས་ཤར་རྟེས་མཐུག་མི་གྲིང་གར་གྲིང། གསང་ལུགས་ཟམས་ལགས་ཉམ་ན་དེ་ཨིན་འདུག། ས་མའི་དེ་ལུས་རྩོ་བས་ཕན་དེ་ལོ་ག་མཚུག་ཨིན། ལུས་ཚོ་མའི་སློབ་སར་སཏོག་བཀྲ་ཤིས་སཀོ་ས་དགའ་དཀའ་བག་ཨིན། སུ་ས་ལའི་རོལ་པོ་སེམས་ས་རིི། ཨོཔས་ཤམ།